Fomba fahitan'ny gn'olo hoe tian'ny alika gne tompony: misambosambitry izy raha mahita iny gn'olo igny, da mihesikesika aby e rambogny, da mipetipetika abe ny masony, da zay e fihesika ahafantarako anazy hoe tianazy ny <hesitation> le tian'le- hoe tianie <hesitation> tompogny gn'amboa.